والله إذا في شخصية تاريخية الزول ممكن يقعد معاها بعتقد انويعني من الشخصيات العامضه والمواثره شديد في التاريخ هي هتلر يعني أنا ممكن يعني لأنو يعني عشان افهم هو الراجل ده قدر شنو اثر في التاريخ وهو أصلاً مازول مواثر أنا في راي انو هو مازول زكي شديد عشان يوثر في التاريخ قدر ده يعني فداير اقعد معاهو عشان اكون عن قرب أعرف انو هو ليه اخد المساحه دي في التاريخ وشنو الكان بميزو يعني ف إذا في طريقة الزول يقعد مع شخصيه فدي من الشخصيات الممكن الزول حالي يتقرب ويكون قريب منها عشان يعرف قدر شنو تاثيرا كان في التاريخ